Este bueno, a ni ve, ni veeda iyo visi e oko kuiya, oko uxi kuiya chi mani, mani tija'a, tija'a banu, tija'a ñu'u ka ka'a masa ja ni kuva'a región ya'a kuva'a kukila te san antenio ntua jiko yua kikoode kikoode kisiade stee taka tija'a yuka veede ji ko'o kob ñu'u suni ko'o nani nuu yua ku kakui ka kude vina kueni kueni kueni ni ka kuxide tuka kasade chi kua ku jikade ntenu tua kasade tua ya'a ichi ninu, ichi, ni sua cha koodete ka tetude nade ko'o kuu, te vina chii ni tuka kuka ku ya'avi pero na'anuga nijinisa yavi ntinuu nundeeya ntee yavi ja'asa na tuka ke koo tija'a yuka te jaa. Ja vina chii jaa janku vu kuu sarten yua in sarten te ntavi kuu in te inca kuu ja va'aga, ja va'aga chi, yuga chi tu tiii ntaka este aceite o xee taasa nu te tutiii, tutiii sa'a manchar jaku. Nuu ja va'aga yua, te o de ja va'aga ja yua chi ti, tu ni ni'ira aceite, tu nini'ira kuu tu nini xee takani sukani ntasa ntivi yuate kue cho'o ma te kunta'a in joo jinetes sukani ji cuchara sukani te cho'o ma ntivi yua saani kuu o ja ja ku oya, oya iñuni kii oya inuni chii o primer olla chii, chii este sarten yuq chis ste ni ni jantavini kuu jo jantavini jo te vii te nuu kana kava jo te nu te e, e te juntee ni ni raya yika em ora ni ja ko nteyu nakii uxe ntoo de kueni kueni ni ketuu inkajaa o va'aga o va'aga ntee último te ni nti'i ni sa'a o vaga suni ntintuu jii kacerola sua veko, vekoo ji tapa ve koo vina tuka nu ora kuste ko mani yua chi sarten ka ka ka'a yua chi este mani nu estufa kuu kuntee nu ñu'u nu tutnu chi este mani nu estufa kuu kua ja tinu sarten va kuu ku visna kuu sarten kuja ja jinisa ji cacerola kuu jinisa yuka.